Sente sikawulha hapiness habwokuba wamathunga esya sente wukahika kwekyosi kyosi ekyawanzire <hesitation> kale ekyawanzire wukasomera ahawanzire iwatravellinga ahawanzire <hesitation> indeed esente <hesitation> sikawulha happiness